Ny maha-zava-dehibe ny ain'olombelogno zao maro tegna maro ohatra zany mampitohy ny taranaka avy a- ahafahany hoe miteraka de mahavita miasa izy amiloamany ny fianakaviàgnany, mahavita manao a- mandray andraikitra am'firenena ahafahan'ny firenena mandroso.